मै कार आउ मोटरसँइकिलमे जेदा तरह कार चलाइ चहतुँ काहिककि अब मोटरसँइकिल सुरक्षाके दृष्‍टिकोणतिति थोरि कमजोर है । दुइये ठो चक्का रहता । कबु यहाँ घरबड दे, कबु उहाँ घरबड दे गिरना सम्भावना रहता । अइसने करके यहँर उहँर चलाइक तहनि फे असुरक्षित रहता । काहिकि अब धुलो, धुँवाँ, सक्कु चिझ खाइक परता । अब कारमे रहबो कहलेतिति चार चक्का होइल कारणतिति बिल्टना उल्टना थोरि कम डर रहता । अइसने करके जाड बिचा है कहलेतिति हावा उवा नाइ लगता । घाम बिचा है कहलेतिति घाम उम फेकुन नाइ लगता । आँजर पाँजर सिसा बेंढल होइल कारणतिति । अब मोटरसँइकिलमे रहबो ते भैं भैं भैं भैं जाड बिचा जाडति नाइ रेहे सिकमिलता । घाम बिचा घाम तिति उहि कारणतिति अब मोटरसँइकिल ति जेदा कारमे यात्रा करना मोहके मन परता । मुल अब हुइना ते मोटरसँइकिन है कैहदेउ अब कारते हइबे नाइ करे, ना हे कहतिकि कारे खुज्ति निंगना कहना बात ते ना है मुल तभुफेक सुरक्षाके दृष्‍टिकोणतिति दिख्बो कहलेतिति, मोटरसँइकिल तिति कारे चलैना मजा है । कारे चलैना मजा है कहिदेउ कार, यहँर उहँर जाइक तहनि फे सुरक्षित है । दुर्घट्नाके जोखिम फे नाइ होइ सिकना मेलके है । अब मनैंक लिखले रिहि कहलेतिति का का चिझ हुइता, का का चिझ हुइता, उ अलग बात हे मुल तभुफेक दिखैनामे आउ है फेक सुरक्षित कहना कारे हे मोटर सँइकिल ति ।